Luma yimeko kon nuwati kanghe ke mweu sai bilen keret nokom makanti kabilen keret di, yim lumam bo wi no belenkare man di yim lumambo ka yam to bi chiyare yim bo muro jin bo a kayan tijeti, bou wi ker nakan karo mitok tiye nin, no bibwe do naweyeti fiye riko ywabkan chore, no kon yaubkan bibwe kume nawe ye murono nindi nobo wiren do keneu kom bou kon doti lochiye an ywa kom ken kayam yorbo nyo dob bwe di ge chi chwetiyen bwa chinen tuwet, nobo wure no a dob be bwe chiye ken chiya bwa ten tuwet, yinbo kwamereu an begen <hesitation> badige bwira bwira bou tiri na yorum digere, ba yorbo digero bwit mani bou ki la yim Kwame rem, dikero bwit ki bou ki kutume ki bon ki fwen na dige boutiki nin kwelento fwenna fwenna cho cho bouti ki nini ki <hesitation> bwe ram kerene amma no fwenna maniri bweran keret mani bin nyumom. Bi nobo firko, bin tanglang amma fiye wuro labi kwan bero lameu bi kem kole churo fiye wuro be kwan bero lameu bekim kole churo, to ba nuwa luma kanghe yim bo ba yiti kaleworonine. No mo tiki mwi mwa ma ti nyori fidi mwe bou dor mwet dige mwe ma ke mwe nineu chi chiya ma mwen tiye to bo makan de kero bwet be makan ka kero limet, to ke mwe yori kabo na mo chuwe kande kemwe domin ke bo mo ma muche, kwaama muche, komi chi bwera nyi dima kwaama muche chuwe kan chore no mu man chuwe kan ke mwe ri mu chuwe kan kwaama muce kenan to yorbo nyo biyi kwamer na kwaama tarang binen ye biyi kwamer na kwaame tarang binen ye. Yori kabo, ketibe dangha kowo ka bou chike yori kaba, yori kabo, yori kabo, bukwaama nin kang, nuwe be a fwem bi nyom ka nghum, nuwe be a tokan filanko, kumto chileu a kwiyam, kumta chile a kwiyam man me kom kon yi yebo to tunda kon yi yebeu, yori kabo, ba fuwa wi ki luma ki luma min bwe bangjinghe, min bwe bangjinghe na kichan ma toki ki kabau, chor miro nancho wurono ma tikeu. <hesitation> Mani ma chobti, mani ma regeti, chan nan <hesitation> kom kenema fata mi mima kumenti yeu cho chuwo, kwaama a taran kumen iye kwaama a wom kumen nero fuwot naghen do wuro kwaama yokom ki ka mwe ruu nyiyoti na biya yam bo wineu naghendo chuwo a ma kumende kume a ne kom filang do wuro yaka yamti chike. Kanghe nobo buro abou ti bwi nyo a tokkerti keneu chiya to dige abouti ki yim kwamere me, keno ka ma kiri nyidi, ban nyombo sai kwaama idan no kwaama chiya, nure tim di, nobo nyumom kmarub di cho chuwo laka fwob yeti, no nobo nyom bo ri, kon biti ner wi do taghe nin, katuka yam chuko kini mi kunon kom tiye ken kom ki den kwamar niwo fwelbe, ken kom kiden kwamar niwo ne kowanne nii bikwane kibiti nerwi, dotaghe wi naghen do wuro nin wuura we kan nuwa nini niri fit amma kwaama wo an tarang kumen iye cho kinoto me kenti kwaama nine. Min buu chimen kang, men buu kumen kang, men buu nob bitinere nin kang, nobo wuro kwaama nechi kabo ko ki chiya ta Lobangjongeu, kwaama anechi nero ken, nobo wuro chuwa tuti chine neu, chiya chi chwouti bwenta chi ko chi tiri ko chiya bwan tenti am <hesitation> an begen ki luma ki luma min bukang de kumero, kume ko yi ye be ba? maka yiyeti ka? ba komkim mekom kero ki nyi bangjong ba? <hesitation> bediye kanghe ri bow kan me ye, maka meyeti duwen noka meye bo duwen di yori kabo bukang no? no bou nini ki ye ka chwiyake ri, akwai chor kume <hesitation> kabako nwe akwai kume yobe wi a kwai kume taare wi akwai ku me naare wi a kwai kume nunghe wi akwai kume nukkuneu we, kume nibereu dim ka kuk fob kak, kume niberau cho chuwa kakuk fob kake bidiye sati diye naghen do dime dige bwe bangjinghe kiyeti chike. Chan nan yori kabe a dog benententi mulangka digero bibiyo ata meraghi ka yi lo nyiyo lem no lemdi mabo tuka nyi le kangha nyi tibereri mabo ko wane nii ko wane dum nobem a tam nyi chiyo yorak, chiya meran bi biyonin dige bwe ka cheru kobouti ko yam chikeu, komma hakane kan nuwa ken, cho nyi kume dogendi ko to tiri kon ki tanni nobo nuro nyo do ben kan tikan chi na dogen ken yori <noise> min bu kang, kwaama a tikan kom kwaama a tikan bo nubo wuro tukom yam chikeu, kaghe digero wo kom kwitiyeu, kwaama a nirum ki bwiya le che ka ya kwamer! ka bwel bitine kwamer! ka cher kwamer kowanne fiye ka do weu ka dow kwa mer, kowanne fiya ka chertiyeri ka cher kwamer, ba dike kanghe a fikumen kumta chile ti yeti ka fiya kan filang, ka fiya ka filan kakom, min bukang, min bukang.